Lo que kauk lanu'u antes mas jay kauk kute'a va chi'uk pus lanu'u kje es pu ngupuiy porque rapu lanu'u kauk mamit jui mas lu'uey lutut mbejeik mas lumey ngupuy pero kauk rapu re nixiñ lanu'u mas bake pero mas kunjia nan'ia cuando kauk ya mas kuma ndariuk kujuy lanu'u rapu ya kuma nimi maiñ pum sili antes rapu kara l'ejep se ma'ey jay aceite pero rapu es l'ey peuk se jay l'ey saria naljaung y rapu kua laju'u maiñ pero mas mas kutsa'au es pu pu ngupuiy porque rapu kua laju'u latsajau ngumje ngutue lanjiuts xich'i y la'ey jay latsajau la'ey con stakat napu ngumje ngutse'et tsejep napu jiuk ki'i kijiu'u jay kauk la nu'u que rapu kua lanjiuts xich'i ngumje ngutue después klijip pu chi ndapejel kutsia jay ki'i kixiajal kixiajal rapu se ka pu kinyiep y a ki'i pu ngupuiy y ki'i con rapu stakaty de kinjiuts xich'i lajaiñ chikiach y kijiu'u kiñiaung rapu mas batsa'au saria lanu'u maiñ matsajau ma'ey mjiung ngujue ma'ey rapu mapal y ma'ey mjiung ngupuiy matsajau y maiñ landu kua laju'u latsajau con rapu mjiung ngupuiy maiñ con rapu ngupuiy de nimbiuy ngupjey maiñ bien batsa'au mi'ia de bali kichijiñ kua laju'u latsajau rapu nimbiuy ngupjey rapu rapu kara maiñ pero nipep mbanjaik jay se raji se nimbiy ngupjey lu'uey jay batsa'au y maiñ lani'u batju'u batsajau de pu nikiujul de nan'da nimbiuiy ngupjey mas matsa'au cuando batsajau de pu nikiujul lje'e bat'ey batsajaul bat'ey ljus y bat'ey ne chiljiua bat'ey batsajau rapu lje'e maiñ bien batsa'au nejeiñ por nan'a nimbiuiy ngupjey mas ran'a re mas batsa'au saria lu'uey.